أول ما أوصل ببدا بالسلام على الجيران وأحاول أتعو- أتعلم شوي من عاداتهم وتقاليدهم، عاد الواحد لازم يكون متواضع ويسأل عن الأماكن اللي يتجمعون فيها الناس، مثل المقاهي والنوادي الاجتماعية واحاول أدخل في نقاشات بسيطة مثلاً عن الأكل أو الأماكن الحلوة اللي في البلدة، بهالطريقة أتعرف على الناس وأكون صداقات جديدة.